мен өзге адамдарға көмектескеннен ләззат жинаймын
маған негізі жиі айтады ыыы жандар неге осы сен турцияға барып демалмайсың деп дубайға барып демалмайсың деп
маған ол расында қызық емес
сіздің ұғымыңызда байлық деген сонда не ол жалпы
мен тек қана балық қана беріп қоймай қармақ бергім келеді адамдарға
өзімнің ұраным жақсыға талпын өзгеге көмек бер
сіздің жобаңызды расында мен қызық көрдім көліктің ішінде түсіріледі деген мхм
сол себептен бүгін осы эфирге қатысып жатырмын
армысыздар құрметті интернет көрермендері бұл желмая интернет жобасы және оның жүргізушісі мен данияр есен
ал енді бүгінгі менің қонағым менің жолсергім жолаушым қайырымдылық деген кезде алдына жан салмайтын кәсіпкер жандар садықов мырза
жандар мырза қайырлы күн қайырлы күн
көңіл күйіңіз қалай жақсы
поздравляем тәте поздравляем семью семью карабаевых с приобретением новой квартиры
желаем вам в новой квартире счастья благополучия
жыламаңыз тәте
ал енді ыыы мынау сіздің қарабаевтар отбасы егер мен қателеспесем иә иә
қарабаевтар отбасына жасаған үлкен жақсылығыңыз үлкен көмегіңіз
бұл бұқаралық ақпарат құралдарында болсын біздің өмірімізде болсын бір дүмпу жасады
жап жас жігіт көп балалы анаға жеті бала асырап отырған анаға бір бөлмелі пәтерді сыйға тартты деген ыыы ақпарат лезде тарап кетті қаланың ішінде болсын республикада болсын
біреулер сізге алғысын айтты бәрекелді деп алғысын жаудырды
ал енді біреулер шыны керек енді халыққа бірдей жағу қиын ыыы ол жас жігіт өзіне жарнама жасап жатыр пиар жасап жатыр дегендей де әңгімелер айтылып қалды
ондай әңгімелерді сіз қалай қабылдадыңыз
иә басында болды естідіңіз иә иә болды естідім
оның бәрі жүрекке ауыр тиді
ыыы тегін пәтер алып берсең де жақпайсың иә иә оның бәрі
бірақ ыыы менің мақсатым тек пәтер алып беріп өзімді ы танымал қылу емес мақсатым болды менің мақсатым пәтер алып беріп өзге кәсіпкерлерді осы эстафетаға тарту
мен расында эстафета жария еттім ыыы менің мақсатым басқа да кәсіпкерлер үлгі алып пәтер алып бере бастасын дедім
егер ондай ы халықтың жаман сөздерін мен естіп жатырмын ыыы анадай сөздерден шаршадым былай шаршадым мына сөз мына жатыр десем
өзге кәсіпкерлер оны байқай байқай отыра пәтер сыйламас еді
сол үшін мен оның бәрін өзіме ыыы өзіме қабылдап өзімде іштей жоюға тырыстым мхм
ыыы құдайға шүкір бүгінгі таңда мен сол алғашқы жария еткен видеоның ы мақсатын орындадым деп есептеймін
себебі мен пәтер алып беремін деп уәде еттім уәдемді орындадым
пәтердің де ремонтын толықтай жасадым осындай ыыы эстафетаны жария етіп
бүгінгі күнге дейін өзімнің ыыы байқауым бойынша жетпіске жуық баспана алынып берілген болатын осы ыыы эстафетадан кейін бірінен бірі жария етіп жария етіп
мен соған шүкір етемін соған қуанамын
және де қаншама ы іс шаралар ы қозғала бастады ы қайырымдылық іс шаралары
тек қана пәтер енді әрқайсысының пәтер алып беруге мүмкіншілігі жоқ қой мүмкіншілігі жоқ адамдар сол кішігірім іс шаралармен мхм қозғала бастады
демек бұл ыыы сіз қандай да бір қоғамға бір түрткі салу мақсат болды
иә расында анау бір қайғылы жағдай болды ғой
сол кезде мен кішкене жүрегім ауырып кішкене намысым ойнады сол кезде
барлығы инстаграм парақшасында тек қана енді мен өзім біраз бай кісілерді танимын ғой ы жағдайы бар адамдарды
олардың барлығы әншейін выражаем свои соболезнования көңілдерін айтып нелерін айтып қоя салды
бір күн өтті екі күн өтті мен түсіндім үшінші күні тағы осылай қайталанады одан кейін ұмытылып кетеді осы жағдай қалады ештеңе өзгермейді
себебі ол ы ол жанұя қазақстанымызда бір жалғыз жанұя емес қой ондай көп балалы ондай көп балалы мұқтаж жанұялар көп
енді осыны осы ыыы қайғылы жағдайлар әрине себеп болғаны өкінішті ақ
бірақ мхм сол моментті пайдаланып мен не істедім осындай эстафета жайлы айттым
иә енді бір отбасыны ы бақытқа кенелту бір отбасыны қуанышқа кенелту қаншама тағдыр
мысалға жеті бала қосымша ана енді былайша айтқан кезде сегіз адамға бір жақсылық жасау ол екінің бірінің қолынан келе бермейтін дүние
бәрекелді дейміз өзіңізге
желмая интернет жобасының жандар мырза дәстүрлі сұрағы бар
ол елордамыз нұр сұлтан қаласына қай уақытта келдіңіз және қандай мақсатпен келдіңіз
ы және осы нұр сұлтан қаласына келген кездегі басты мақсатыңыз арманыңыз орындалды ма деген сұрақты алдымен өзіңізге қойғым келіп отыр
ыыы біз жанұямызбен отбасымызбен тоқсан жетінші жылы көшіп келген едік осы
қай қаладан қарағанды қаласынан
қарағанды тоқсан жетінші жылдан бері тұрамыз
ыыы мен өзім қарапайым отбасынан шыққан баламын
ол кезде анам ы сауда жасайтын болатын
содан кейін мен өзім оқуымды бітіріп иә құдайға шүкір бүгінгі күні мен өзімнің мақсаттарым сол кездегі ыыы сол кезден бастап көзделген мақсаттарым бәрі орындалды деп ойлаймын
және де қазір уже ыыы қосымша тағы да басқа мақсаттарым басқа армандарым қосылып келе жатыр алдыңғы уақытқа қарай
енді ы осы кәсіпті бастау ы жалпы бизнес жолына түсу ол сіздің кішкентай кезіңізден ы алға қойған мақсатыңыз ба жоқ әлде бір аяқ астынан бір кездейсоқ бола қалған дүние ме
ыыы мен анық есімде менің жасым төртте немесе бесте болған кезде үлкен ы кісілер сұрайтын болашақта кім боласың деп
сол кезде мен айтқанмын болашақта мен болашақта ы бизнесмен боламын деп
сол кезде маған анандай ы үлкен көліктерден былай қарындары шыққан үлкен кісілер шығатын былай костюм шалбармен соларға қарап қызығатын едім мен
мен кәсіпкер боламын мен бизнесмен боламын дегенмін сол кезде
аффирмация сол уақытта болды ғой демек сізде
мүмкін періштелер әумин деп қалған болар иә
содан кейін ары қарай енді қалай бастадыңыз
біздің қазір бізді қазір көріп отырған көрермендер үшін негізі өте ыыы білгісі келетін сұрақ осы
жалпы тиын теңгеден теңге тиыннан құралады әрине ы о баста қай бизнесті бастап көрдіңіз қалай болды
ыыы бетіңіз қайтып қалған кездер болды ма
банкрот болып қалған кездеріңіз болды ма жалпы қалай басталды ол бастағы бірінші жұмыс
ыыы ол баста мен әкімшілікте жұмыс істейтін болатынмын
айлығым отыз қырық мың теңге айына алатын едім әкімшілікте жұмыс істеп одан кейін ыыы енді жас келіп жатыр жолдас балаларым көлікпен жүреді
біреулер тіпті ыыы той өткізіп жатыр ал менің айлығыммен ештеңе жиналмайды
сонымен бұнымен болмайды дедім де ыыы жеке кәсіппен айналысуды көздедім
өзімнің айлығыммен қосымша ыыы іс шаралармен бір екі жүз мың теңгедей жинадым сол екі жүз мың теңгемен мен полиграфия ашқан болатынмын алғашқы ыыы юго восток ыыы микрорайонында аха
ең алғаш сіз айлығыңыздан екі жүз мың теңге жинап типография полиграфия аштыңыз иә содан
содан мен ыыы жиналған қаражатқа ыыы жұмыс істей бастадым ақшаны еш жаратпай өзіме ыыы нақты цель нақты мотивация қойып соған соған жетуді көздедім
басқа ештеңе көрмедім басқа ештеңе мен ыыы ештеңе ойламадым
жиналған ақшаға мен қосымша екі плейстейшн сатып алып артынан ойын ыыы клубын аштым мхм
одан тағы да ақша жинай жинай тағы да төрт компьютер алып кішігірім интернет клуб ашып қойдым
жаңағы типографияның жанынан типография өзімен өзі жүріп жатыр ол кәдімгі пайда әкеліп жатыр иә демек иә мхм
сөйтіп ыыы юго восток енді кішкене кедей адамдар көп тұрады ғой юго востокта бізде иә әл ауқаты тұрмыс деңгейі төмендеу
иә тұрмыс деңгейі төмендеу адамдар көп бұл жерде көбісі айлыққа жұмыс істейді
ыыы кейбір кезде бұлардың айлықтарынан ы айлықтарын кешіктірген кезде оларды пәтерді босатыңдар деп қожайындары шығады мхм
олар қайда барарын білмей сөйтіп мен өзімнің клиенттеріммен сөйлесіп тұратын едім
олар менен қарызға ақша сұрай бастады ыыы айлыққа дейін мен көмектесші мені пәтерден шығарыватыр баратын жерім жоқ
мхм мен саған міне құжатымды қалдырайын телефонымды қалдырайын бүйтейін сөйтейін ыыы көмектесіп жібер деп
енді мен әрине бірінші ыыы мақсатым өзге адамға көмектесу болды сол себеппен мен оған ақша беремін
ол маған бір гарантия ретінде бірдеңе қалдыратын мхм сосын алып кетер кезде ыыы үстінен өз еркімен қосып ақша қосып беретін
екі жүз теңге болсын без жүз теңге мың теңге міне рахмет сен керек кезде мені құтқардың бүгін мен айлық алдым енді міне сенің қарызыңды қайтарып жатырмын деп
сосын ол ондай кісілер көбейіп кетті районда маған келіп жолыға беретін ақша берші ақша берші иә мхм
сосын менде ойым туындады ақыры бұл енді заңды түрге жақындап келе жатыр ыыы спрос көбейіп кетті аха неге тоо ашып ыыы ломбард кішігірім ломбард ашып қоймасқа дедім
ааа екінші идея сондай болды ломбард
ол уже қосымша қосымша иә қосымша табыс көзі деп иә мхм
сосын сол ыыы екі мың ы он бесінші жылы алғашқы ыыы кішігірім ломбардымды аштым
содан ломбард аштыңыз ломбард аштым мхм
ыыы дәл солайынан ыыы сол қалпы тоқтамай ары қарай ыыы жиналған ақшадан ломбардты семіртіп қосымша филиалдарын аша бастадым мхм
ыыы одан кейін ы бүгінгі күнге дейін қаржы компаниясының басшысы болдым директоры аллаға шүкір
мен ломбардты басқарған жылдары мен ыыы ислам дінінен кішкене ондай қазіргідей жақын болмайтынмын мхм қазіргі таңда мен исламға деген дінге деген жақынмын
ол кезде мен ыыы ломбардтың харам екенін білмедім білмей отырып ашқан болатынмын мхм
одан кейін ыыы исламға жақын болғаннан кейін өзіме ол ауыр тиетін сөйтіп ұзақ ойландым
не істесем болады екен ыыы қалай әрі қарай жалғастырайын ба тоқтатайын ба деп
мхм бүгінгі күні мен ломбард бизнесін дөңгелетпеймін
аах сізде қазір басқа бизнес мен қазір ыыы инвестормын инвестициялармен айналысамын ыыы
сондай жақын жолдас балалар мысалы қолынан не келеді қолының икеміне не келеді сондай зат мысалы мен мебельный цех ашқым келеді мебель ы жасағым келеді
менде қаражат жоқ және де мен құр мебель жасаудан басқа ештеңе қолымнан келмейді сен мені кішкене қолдау жағынан көмектесіп жіберсең деп
мен оған ыыы полный қаржылай математический ыыы расчет жасап беремін ы қаржы жағынан көмектесемін помещениесын алып онымен бірге қозғалып бизнесті аяққа қойып
кейін екеуміз оны ыыы екіге бөліп табысын екіге бөлеміз деп айтсақ болады мхм
демек инвестициялау арқылы бүгінгі таңда өз ыыы бизнесіңізді дөңгелетіп алып келе жатырсыз иә мхм
мен өзге адамдарға көмектескеннен ләззаттенемін
маған негізі жиі айтады ыыы жандар неге осы сен ы турцияға барып демалмайсың дубайға барып демалмайсың деп
маған ол расында қызық емес білмеймін неге әр адамның өмірге деген қызығушылықтары әртүрлі болады ғой
мен өзге адамдарға көмектесуден ләззат аламын мен тек қана балық қана беріп қоймай қармақ бергім келеді адамдарға
жандар мырза өзіңізбен әңгімелесу бір ғанибет екен енді жетістікке жеткен адамдармен әңгімелесу бұл өте бір ерекше сұхбат болатыны сөзсіз
сонымен сіздің ұғымыңызда байлық деген сонда не ол жалпы
байлық ойланып барып жауап берсеңіз де болады
адамның дүниесін ы адамның дүниесі адамның ақылына ыыы не дейді ғой оценка бағасы оның бағасы мхм
американецтер айтатын еще бізде американецтер айтады деп айтады бірақ оны біздің қазақ та айтып кеткен ол баста егер сен сонша ақылды болсаң неге сонша кедейсің деп мхм
адамның ақылы адамның ыыы байлығымен бағаланады деп айтады көп жерде
мен пәтерге пәтер сатып алған кезде маған көбісі айтады ғой алладан қайтсын он еселеп қайтсын деп мхм көп сондай комментарийлер болады әрине
ыыы мен қазір мына тұрып жатқан жерде біз осы жақын арада көшіп келдік
мен соны сұрайын деп едім мынау сіздің өзіңіздің сатып алған үйіңіз ғой иә
осы жақында бір апта болды қанша бөлмелі үш бөлмелі үш бөлмелі
енді бұл енді бизнес кластағы үй ғой мхм ыыы жақсылықтың он еселеп қайтып келетінінің дәлелі деп айтамын мен осыны
мен бұны аламын деген ой болған жоқ оны аяқ астынан астаң кестең алып қалдық осылайынан мхм
жақсы адам шыға келді ыыы мінекей ала ғой деп менде де мүмкіншілік пайда бола қалды ала қоятындай
мына жағында міне парк бар иә өте арнайы маған менің басым қатып жүретін адамға кешке қарай мына жер тып тыныш паркте серуендеп жүруге болады
иә көрермендерге айта кетейік бізді қазір қай жерде келе жатқанымызды білмей келе жатқан шығар астана нұр сұлтан қаласындағы ең бір элиталы аудандарының бірі бұл английский квартал деп аталады
мына біздің оң жағымызда ботаникалық ы бақ егер мен қателеспесем иә
ыыы мінекей осындай ыыы керемет районда біздің бүгінгі кейіпкеріміз осы районда тұрады
ал енді жандар мырза мінекей біздің сұхбатымыз да өзінің ыыы мәресіне жақындап келе жатыр енді
қазіргі ыыы жастарға айтатын бір мотивациялық болмаса қандай да бір ақыл кеңес беретін бір дүние болса ммм біз тыңдауға дайынбыз
алдымен өзіңіздің жасыңызды айта кетсеңіз
бағанадан бері мен соны сұрайын сұрайын деп келе жатып ұмытып кетіп жатырмын
менің жасым жиырма алтыда жиырма алтыда мхм
енді жастарға айтатын өзіңіздің замандастарыңызға дейінші былайша айтқан кезде мүмкін ағаларыңызға да айтып ыыы жалпы көрермендерге
жастарға жалпы бүкіл қазақстандықтарға мен айтатыным өзімнің ұраным жақсыға талпын өзгеге көмек бер
ыыы әрдайым алдыға ұмтылу ыыы өзіңе өзің дұрыс мотивация беріп жүру керек
ыыы ақша табуға мал табуға әрдайым ыыы ұмтылу ы талпыну керек
еш нәрседен ерінбеу керек ешқашан ерінбеу керек өзіңді өзің былай айтсақ енді қамшылау қамшылау иә аямау керек
жас кезде өзіңнен бүкіл соктарды выжимать ету керек
мына қазіргі ыыы істеп жатқан пайдасыз ы пайдасыз нәрселердің бәрінің болашаққа ешқандай мұның пайдасы жоқ
енді әр жас былай қымбат көлікке қараймыз ыыы успешный адамдарға қараймыз да былай қызығамыз ғой әрине мхм енді соған енді талпыну керек қой енді
бұған талпыну былай пайдасыз видеолар пайдасыз іс әрекеттермен олай талпына алмаймыз ойлану керек
қолының икеміне не келеді қолы өзіңізге жалпы не қызық немен айналысқыларың келеді соны ыыы соны таңдап соны ыыы жүзеге асыруды бар жағынан ойлану керек мхм
рахмет бүгін енді бізге уақытыңызды бөліп енді бизнесмендерде уақыт көп бола бермейді енді бүгін уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңізге алғысымызды білдіреміз
енді аз ғана уақыттың ішінде көп дүниені айтып шығу мүмкін емес бірақ дегенмен де біршама тағылымды ыыы әңгімені естідік деп ойлаймыз рахмет
бүгінгі желмая интернет жобасының қонағы болған ыыы кәсіпкер жандар садықов мырза
ал қымбатты интернет қолданушылары бізге лайк басуды ұмытпаңыздар және де біздің арнаға міндетті түрде тіркеліңіздер
келесі кездескенше аман сау болыңыздар